Huunde komi ñaami, kanjum woni maaroori mboɗeeri, maaroori mboɗeeri kam taa jonngai ndi, a artai sa’a nebbam, ɗam taa sa’ii ɗam, ngaɗa baskoje, ngaɗa kaɗɗe, ngaɗa koɗume, ndem mbo ngadda layɓa maroori maa, ngaɗa ndi nder, ngaɗa njiyam ala ɗum ɗum jonngo, to ɗum jonngake ɗum ɓendi sey njippina, ndotta ñaama.